Jwa'nta nxajana lud yesnata thinibey' na, taj nzo thi yeselai, ncha le zi orbixey ota ryole zyora' nak moley, jwa'n ba nchana taj jwa'nba mtanxa xa' tiemp lona desde ndala re xa gox, mbay xenak xoptaba'na xoptaba nchamen zeta nde zi yaze lyana', tye yanmen'na, ncholud yanmen'na o tiz tyoxkua zi yoona, tye ya tyoxkua yoo, nke men nkeli kompay mena ze- zisa' nchamen xobthaba, xopthaba nchamen kuando este ta ndomen wiz kouta nde, ta nchab lo yodonmen paza'na, zyasa nchamen akta jwa'men mbel naze nchamen xoptaba', mbay le no- nu nchana kad tasaja'na ze nchana kad ngon za.